Ore tuwu sutu mo kura-kura makuto mapiho pundamen tomata oras meti ara sua'ne ise malolo waleng jam sung kolon se tumu suto makura-kura makoto mapiho pondamen te'e ku medota tando ores ne ti'i nusa singka juang te tonange nuaten son tanah ti'i one tomangi noaten mali lou ise malolo obe <nouse> ton mangimuaten lau ise malolo su mali tando tokanalan kite to mato oras ne ti'i kite malolo su oras ne to mali ore ya malolo tara na tantu poku sale walun jam taku sale wi lima jam taku sale wi pat jam setumu sukinuaten sepores ne ti'i ya mange nate ya muawili ya one kios ya muawili paku sale wu jam lapan mali yamalu mali ya mangulepaku sale koala e mali mehe e muaya eiya mangule te'eleni toya malolo tera na tantu sui jam ne tando ore tunu musuto ma kura-kura makoto mapiho ara suane ikite malolo walu jam